أنا الحيوان لي نحسو يمثلني هو الكلب لأنه وفي وما يخليش مولاه ويتهلى فيه ولازم هذاك هو الرسمي ثاني نا في الوفاء راني وفي مليح راني ما <hesitation> والو ما عنديشي ذيك تاع غير الوفاء وكذا والكلب خاصة اللي كيعودو اخويا يعس ثاني نا رانيموالف نعس ساعات هاكا ديار قاعد فرق نروح نعس ساعات سيتادير ساعات نعس ديار.